E pues yʉji tejiajwʉ este pues algu animal tʉgay como te montaña y y ye cumcuyjʉ pues te montaña pues tejiajwʉ algu animal como ca tzuqui, ca mʉa, cap ca mazate y ca este pʉti mʉa y este y ca caŋ, ca nʉtz, ca chicu y y cada animal pues cap tey tey instintu te animal tey tumʉ este forma diferente e en cada animal y cuando y cuando ca pʉti mʉa ca pʉti mʉa casi poco poco yeg hasta yʉpʉ tiempu yeg casi wat quejaam pero antes cap ca pʉti mʉa cap Champa cap ca animal cap tronco de animal tukpa y cuando hʉy nuu pʉyshucpa itʉ pues cap tumo animal que pues cap wat tan facilmente iwʉ cap hʉy yacaa net itʉ porque como cap jʉnʉn animal tʉgay cap ca animal cap este algu jʉnʉn pay yucpʉyʉ como cap ca tzapatz mʉa cap jʉnʉn animal cap queqpa cap queqpap animal tʉgay cap wat este e cap astutu animal tʉgay inteligente cap hʉy sentichʉcpa cualquier sonidu que pʉn hʉyje cap diunavez cap pʉypa ca animal y can pero ca nuu'is cap hʉy nʉʉ nʉcpʉyʉypa itʉ para que ca nuu hʉy cʉyumi cap hʉy yacajpa ca animal tʉgay y este y cap este dificil que cap que porque te nuu tʉgay yucpʉypa dificil quey ʉcpatʉ itʉ ca mʉa cap wat hʉy ʉcpatʉ te nuu'is solamente porque como ca animal nʉʉ tʉgʉypa a ca'sa cap hʉy yacasucpa pero shi tʉchi hizʉ pit cap dificil que Ca nuu'is hʉy yacajwʉ y dificil que ca nuu'is hʉy ʉcpatʉ ca caŋ, ca caŋ pues cap tep este cap animal que pues tambien tey instintu tey tumʉ reaccion ca caŋ shi tumʉ nuu hʉy pʉyatʉpa cap shi ʉni defendechʉcpa cap shi <hesitation> ca yajcu nuu librachʉcpa cap hʉy nucpa cap hʉy cʉspa porque ca caŋ cap este cap animal que este cap hʉy cʉspapʉ de ellab animal cap shis cʉspap animal cap este y cap shi nuu'is hʉy patpa cap shi hʉy jeŋpa teg nuu nete ca nuu cap inteligente nete porque shi ca nuus hʉy chipa que cap caŋ teg nuu que cap way nitʉmʉ y teg nuu que ca cap nuu campichʉcpap nuu hʉy patampʉ pit cap shi hʉy nucpa cap shi hʉy cʉspa porque ca caŋ cap este cap algu este animal salbaje como cap este hʉy hʉy nʉmjayshucpa te españoljʉ cap carniboro Cap este ca'sa ʉni hʉy mantenechʉcpa porque cap como ca'sa hʉy megʉye ca'sa hʉy chʉcʉ ca animal cap este ney pit inteligente animal porque cap este cap wat tan facilmente hʉy yacasucʉ porque cap este animal astuto nete cap listu animal cap te montaña cap cualquiera hʉy ispa cap nadamas tumʉ jʉnʉmpa hʉy ampa y cap porque cap ʉdi nʉcjiwuhʉypa montaña y este y pʉs todo ca animal tʉg teg montaña cap tey forma de timodo hʉy mechʉ cay pʉycuy ca pobre tʉgay hʉyje ca nʉtz por ejemplo ca nʉtz cay pʉycuy cap cay tzatʉk pero y shi ca nuu hʉy patam pit pʉj cap ca pobre cap shi ʉni yagjʉspʉcpa ca tzatʉkjʉ y ca este juyʉnʉ pues ca juyʉnʉ cap hʉy ni ʉgpʉyʉypa tzatʉk nete pero cuyu cuencajʉ aveces cuando nʉʉ tʉgʉypa ca juyʉnʉ ca juyʉnʉ nʉʉ tʉgʉyam pit cap shi pʉycuy teg juyʉnʉ que cap pi maña cap wat este cap ca nama nʉjʉ jʉwajʉ tʉguyam pit Ca nʉchi tzujʉ cap hʉy quinʉ chʉchi hʉy jʉspʉcpa aj cap ca jee pʉcpa ca medʉypapʉ cap medʉypa cap way pataam porque cap ca ʉni numcʉtpa cap <hesitation> nati verda ca forma de ʉni numcʉtʉ ca ca juyʉnʉ ney pi animal inteligente nete cap este cuando ca campiador cap nʉcspa y tzʉŋmuspa cay cay este cay campiadajʉ pues cap yeg minahʉypa y shi nʉ cap way way chʉŋmusʉ porque pʉs ca animal tʉg cap este ʉni mechpa hʉy pʉycuy ca pobre tʉgay hʉyje cap este hʉy mechpa juti nʉmʉypa hʉy numcʉtʉ hʉywin aj cap ʉni librachʉcpa y shi nʉ ca pobre cap ʉni yagpʉgpa cap ʉni yag cʉspa y este y pues teg otro animal tʉgay nete ca montaña ca chiku, ca chhiku cap mʉk cʉspa y ca chiku cap este cap ney pi ney pit inteligente animal porque ca chiku cap cuando tujanʉmpa y cuando ʉshi tujanʉmpa y cuando Cuando este ye tiempu wayay anʉjʉ ca chicu cap shi mʉk anʉjʉ pues cap ca chiku cap tʉgʉypa y cuando ca cʉyumi nʉcspa sʉŋquejanʉjiam cap way pataam pero ishi nʉmpa cay cʉyumi ʉn cʉmʉŋpa ʉn cʉmʉŋpa can mʉk entonces ca chiku cap hʉy tantiachʉcpa tiʉ hora tʉgʉypa cap shi tʉgʉypa te nama te namchujiti yʉcʉc sʉŋquejanʉji u tʉgʉypa te tzumʉcʉnʉji y pe ca chiku hʉy muspa tiʉmodo cap neypitz inteligente animal y shi cap este mʉk ʉllʉpʉ y ʉm dejachʉcpa ca chicu cap hʉy hʉy yagsucjaypa y y otro animal como te jʉn por ejemplo ca ca este te loro te loro tep hasta hʉy juyshucpa pero te loro tep wʉjʉ animal porque pʉr tey color pi wʉjʉ verde tzujus tey color y te loro cuando cuando teg gente que hasta que yag hʉy hʉy hʉy tzamtzamnajpa porque hʉy tzamjaypa timʉdʉ mid ʉtʉŋpa y cuando te loro ʉtʉŋpa teg loro que cuando ʉtʉŋpa mero te uñe wʉjʉ uñe mama ʉtʉŋpa te loro porque hasta como que yʉqui ʉtʉŋpa Ʉchi ʉn hizʉ caja ciudajʉ cuatza ʉn hizʉ ca loro ca yʉquis hʉy aŋitpapʉ cay tʉkjʉ cualquiera que yechpa itʉ ca loros aŋchʉŋpa itʉ y ca mechaaŋ ca este yʉqui tʉkjʉ mechaaŋ ca mama tʉg cap cap ca este cac jejpapʉ cap ca este yʉqui unetʉgay pe cap aj de cuanta como que como que ca mama ʉtʉŋpa cuanta ca loro cap pasadu min matʉnjatʉpa cay cay tzame cuando ʉtʉŋpa itʉ ca loro yʉji pues yʉ yʉ cumcuy yʉp yʉp campu pues teji loro tiempu de cuando te chucsʉj pi tʉm cap chucsʉj cay cay cʉshi ca loroyje y este ca loro cap este pos meramente como sʉjʉ wʉtsucpa ca loro tʉgay pʉj cap hʉy hʉy teg eya cap hʉy masque riflemʉ cap hʉy tuj yʉnpa y ca loro cap este pʉj cap waca animal nete cap wat jʉcsʉk cʉwʉp animal pero teg eya hʉy yacajpa ca loro pero y y teg otro eyab otro otro otro tipo de jʉn tʉgay pues por ejemplo ca yeg hʉy nama quejpap jʉn ca cuju Ca cuju cap mʉk cʉspapʉ jʉn cap otro tipo de forma ajqueta porque cap ca fiuru cap ney pi mʉk cʉspa nete y yeg este yʉpʉ tiempu ye tʉme hizʉb tʉgayjʉ cap ca fiuru piy jujachʉcpa hʉy jugachʉcjaypa ca este ni an tʉgay hʉy mʉk cuando mʉk tzʉcpa y y buenu pues yʉp sʉjʉ sʉjʉ animal yʉp sʉjʉ jʉn yʉp este quejpanam como tejinam te selva te montaña pues quejpanam teg algun algun todavia animal tʉgay aunque pues gente jʉstʉcʉk minpa este eyab lugarjapʉ nʉmpa que cuidachʉcjawʉ porquepues teg wintugpapʉ te animal tʉgay um yacajawʉyaam cuidachʉcjawʉ porque pues ʉm yacajawʉymechpa y y jʉji te wintucam pit te jʉsjʉ minpapʉ tʉgay way hizaam